मछली जु छिन उ पाणी मा पाई जांदी अर हमा हेअल्था वेन भोत अछि वोंदी कुछ मछलियो नौ ची रोहू, हिस्ला, कटला, सामन ,तुंगर ,मछलीन आदि।